Magna- kasiky gn'oditry maigny zany sy haiko aloha fa matetiky gn'ane viavy zany raha magnano an'io ndreo osora-menaky zà oe gn'ane tarehy osora-menaky gn'ane tagna, fa magnano akô ià sy mampiasa an'io ah sady sy magnano an'io fa e fahitako gn'anah sy maigny mako gn'anah io, da tsy de haiko zasy e magnazava an'io lôtry.